jnⱥ nⱥⱥ kiaa reé'n la ku jÖ' üü ery xǿǿ kiä' my jlíi erykáa' my jlíi, ejö mó e nⱥⱥ kiaa ere é'n.